בינען נוצן זייער שטעכערס צו הרגענען מע- <hesitation> זאכן וואס אטאקירן זייער וואוינארט. אויך נוצן זיי עס צו צאפן בלוט פון מענטשן וואס זיי נוצן שפעטער פאר זיך און זיי קענען אויך הרגענען אינסעקטן מיט עס.